<noise> Gny tena mampiavaky gny nahandro Nizerianina zao da reo mapianak mampiasa <noise> menaky voanjo. Da mampiasa meanky vita am Palma. Da tia mampiasa <noise> a fangaro hany masiasiaky sy <noise> mampiasapiasa akata fatao am laoky reo. <noise> Zay gny tena mapiavaky andreo.